Ман бештар бо гиёҳҳои тару тоза пухтанро дӯст медорам, зеро онҳо таъми бештар ва бӯи табиӣ доранд. Гиёҳҳои хушккардашуда барои ҳифз ва истифода дар фаслҳои зимистон хубанд, вале таъмашон камтар равшан аст. Барои ман муҳим аст, ки таом ҳамеша болаззат ва тару тоза бошад.